Este jue ¨]ech mas yaj tumbyë yë aceite uno dos tres, kap ëch da nuk yajtunëp ye a'ax dun nyënëmbyë at'sëm on, tykyëxpë porque may mëjk on da yë myëdë padyë ëch dun ka yaj tunanyë y mëd jue yë anaxë este on myëdë y yë dun jue, yë dun aceite a'ax dun tyopyë pues kap di da yë dun anaxë myëdë on.